A' b'onil tz'iib' a'lo' jach k'ab'et ti to'on men etel a'lo' kitz'iib'tik b'a'ax a' ju'um, a'lo' jach ma'lo' men ma' uluk'sik, u ma' patal uluk'sib'il tu'ux kitz'iib'tal to'on wa kintz'iib'tik, ma' patal uluk'sib'il ma' patal u- uluk'sib'il men jo'mij upat'äl te'lo, a'lo' jach ma'lo' a'-a'-a' b'onil tz'iib' tan inwa'lik inten jach ma'lo' jach k'ab'et ti tulakal b'a'ax tu'ux kib'el kikänä' tulakal b'a'ax patal kitz'iib' ma' uluk'ul ti wa kik'ab'etkuntik che'il tz'iib' lay a'lo' patal kiluk'sik a' b'onil tz'iib' ma', a'lo' ma'lo' kitz'iib'al tulakal b'a'ax ma' ma' kik'atij kub'el to'on.